افضل ان انا اكل فالصباح بيض اومليت و معاه فول ومعاه طعميه ومعاه بطاطس و معاه طبق بتنجان وكمان لو ممكن ينفع فرينش توست وكمان لو ممكن شويه عيش مع جرجير وخس وجزر و لو فيه سلطه كمان وكمان ممكن اكل مربى وجبنه وممكن اكل فطيره كمان <noise>